אִלַא קִנְת קַאנְדִיר מֻקָּאאַבַּלָה מִע שִי שַחְסִיָּה מַשְהוּרָה, אִל-סְוַאל לִי גַאנְסוּלְה הוּוּ שְנּו הוּוּ אַכְבַּר תַּחַ'דִי וַאגְ'הְתִּיה פִי חַיַּאתְכּ אִל-מִهِנִיָּה אוּ אִל-פְרְסוֹנִיָּה? כִּיפַאש קִדְרְתִי תִּתְעַלְבִּי עָלֵיהָ?, עַלַאש חִית הַדִּי אִל-סְוַאל קִיְבִּין אִל-גַ'נְב אִל-אִנְסָאנִי שִיַּל שִי וְכִיפַאש קִיְתְעַאמַל מَع אִל-צּוּעוּבּוּת, אִל-אַגְּווַابּ דִיַּלְהוּם קִתְּקוּן גַ'לְבָּאן צַ'דִיקָה וּמְלְהִימָה לִל-גּוּמוּר וְקִתְּעְטִי סוּרָה אַעְמַק מִן מֻג'רָד אִל-חִדּוּת עַלַע אִל-עֻמַּל אִל-פְנִי אוּ אִל-אִנְגִ'אזָאת.